راه وين نحب نحتفل بعيد ميلادي؟ في كيشي ريستوران هكا تكون شيك وباهيا ونجيب كامل صاحباتي بش يكون هذاك كامل مع بعظنا وهذا كل شيء معناتها نجيب امور هكا بسيطه بس راح يكون عندنا هكا شويه موسيقى حيو.يه ضحك في ما بيناتنا بس يكون العيد ميلاد احلونا ومزيان برشا.